انسانن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ، گاڈٕ تہٕ ہیٚکن اکھ أکس سۭتۍ کتھ باتھ کٔرتھ۔ یہٕ چھ آواز، رنگ، بایولومینیسنس، حرکت، برقی آثارن تہٕ بو کہ ذریعہٕ آسان۔